Gne klaksone bisikilety misy, raha electrique izy zao: misy borne plus sy moins fa revô mifapikatoka e borne plus sy moins da mamoky feo igny klaksone igny; fa oane sy electrique zao fa mbola mamerina taloha be taty io, taloha tagny io, da igny vy mifampikasika igny da mamôky chreno hafahafa zay izy.